E sottacoppe servan pe no bagnâ a töa, se a töa a l'é de legno sorviatutto, che con tutto che ti ghe metti a toaggia, l'umido o passa e o maccia o legno. Aloa se ghe mette e sottacoppe, de metallo ò de feltro ò scimili, coscì.